لو جدرت أختار جدرة خارجة بأختار جدرة شفاء الناس، لأنه الصحة هى أساس السعادة وإذا جدرت أشفى الناس المرضى وأريحهم من الألم بكون جدمت لهم أعظم مساعدة، هالجوة بتخلينى أغير حياة الناس للأفضل خصوصا <hesitation> الذى يعانى من أمراض صعبة أو مالها علاج.